أكيد رسام, لأن الرسم يعني بيترك أثر عميق في المشاهد, سواء كان المشاهد ممركز وهو بيشوف الصورة, أو ما كان مركز, ال- رسم يعني شئ عميق جداً, صعب إن الواحد يعني ينساه, وهو ممتع.